Oyi lo mɛksik, bie ba bona a yra mi ɛndepandansi, to'o ma lero banu nɛba wero, Don idalgo,a ho a nunɛ naa a mɛksike yu mi ɛndepansi. Abie ba wo kolonizia bɛrɛ woo, ba kolonizia.